So aduk go ba allami tanhi gi kawu. amo sa ʒa̱n go lu gon niga asa̱ wule nda̱r-geji a de a galu, ka̱ yenki ga̱ toro. Sa ʒan a ndar-geji – ama yek a ma bak nall go yen a da̱n a goldonbi – gwe nak na̱nge go a mbala̱n wule – geji miri ka̱li kan a nali. A tun farko mo cikakken yen galu ka̱n. Iyaye jina̱n mais jwa-sa̱n de sa̱ zisi lo, simago za̱ta galu ka̱ni a mi mago za̱ta galu ka̱n. Yek ma̱ ta̱k nal a goldonbi hal mik na̱nga̱n – hal ase – hal – ayo ka lu gwe ma pal tet kalu gwe zi kaka ga̱na̱n wu ka̱n goldon biwu. Ka̱li ka̱n sa̱ ʒi kaka ga̱na̱n a ka̱li ka̱n ka̱ kaka jina̱n mago ka̱li ka̱n sa̱ nali na̱n ge de ma̱ni ka̱li wu. na̱k ka̱n gwe a dla̱m go shin ga̱ iwishi ka̱de goldonbi – gwe de fa mbala̱n faka ysiti wonti mbalan wo sa̱ na̱ma wulti de geji miri – gejimiri i sa bonna tana ka̱ gunduma ga̱ miri ka̱n yek laki de a mbalan wule de “geji miriwo”. A mu banbante ka̱n sa bonna̱i boo miwo lu delop kari gon wo sa̱ toro – local government gunduma. To gyaʒi ka̱n za̱ti gyaʒi ka̱de ti, gwe de pa si mago te dugga̱ kan sa̱ ya ya si ka to boo mi ka. To a takai ce inu gwe sa̱ ʒa̱n ka̱li go <hesitation> nda̱r gyeli ka̱n – a nda̱r gyeji go nak kam gwe a dlam wu ma̱n ʒa̱t jinin ka̱ yo su ka̱ li ka, yek sa̱ nala lim da̱nti yek sa̱ pa’tet kalu gwe de pa ti mago sa zi ka̱ na̱n za̱t gwas wɛ lu gwe de pa ma̱ ni ka̱li lu na̱n ge – ma̱na wulti ɗe goldonɓi. To ka̱li sa̱ ʒa̱nni a nik niige magi ka̱li ka̱n a gwisi so. Goldon bi.